Shirinlikni sog'lomroq qilish uchun bir nechta usullar mavjud. Birinchi usul shakarni kamaytirish va tabiiy shirinliklardan, masalan, asal yoki kokos shakaridan foydalanishdir. Boshqa bir usul shirinlikda mevalar, masalan, banan yoki olma pyuresidan foydalanish.